Al hayawan al baraʼi hubas bi massil ni wa bi shabbini hubas al fi finshan hu sakut bilen wa malayya jadda wa malayya haraka kateere haw bashif shaba kan hubas bilga shabayi ana ke kan bi massulu be nadum be wa shiyake fil hayawanat kula, kabir bilen ana kula kan dawil haw shiya be jildi da bashif dabas al hayawan bishabini fullubal hayawanat.